إذا تفرغت لمدة أسبوع كامل، فكيف ستقضي هذا الوقت؟ صِف ما ستفعله كل يوم اليوم الأول: أبدأ بزيارة الأهل اليوم الثاني: أروح للبر مع الرفاق اليوم الثالث: بلعب رياضة اليوم الرابع: أقرأ بعض الكتب أو أتعلم شي جديد اليوم الخامس: أرتاح في البيت اليوم السادس: أزور الأماكن السياحية القريبة اليوم السابع: أستعد للعودة لروتين الحياة اليومية وأستمتع بوقت العيلة والهدوء